عشان التقط صوره جديده لشخص هجيب الشخص واوقفه فمكان مناسب للتصوير و تكون بزاويه كويسه للتصوير بعد كدا هجيب الكاميرا وابطها على الشخص دا بحيث تلقط صوره جميله جدا للشخص و يكون شكله فيها حلو وكمان هراعى ان يكون مقاسات الصوره مظبوطه جدا على مقاسات جسم الشخص